E woodi gadoore, e woodi jooɗolle, e woodi teewol, e woodi to e woodi tibi stand, e woodi maɓɓirga, e woodi kolut.